E paikady ampesain'e rameva da izy misotro rano marobe, agniny marobe ranondrano aminy ao, amin'igny zany izy dre avy ame tany sisy rano agny izy da sy mangetaheta izy satria mbola misy rano evao gnagnatin'e trokiny gn'ao afaky mitahiry rano marobe zany e trokiny amizay izy sy sahirany ndre ame toerany sy misy rano.